والله ما أدري حسب نوع العمل الفني، إذا كان مو مسلسل فيلم ممكن الإنسان يقيمه، أما إذا لوحة أو موسيقى لازم ناقد يفهم في هذا الشيء عشان يقيمه، أعتقد إنه لأبس المسلسلات والافلام اللي الجمهور يقيمها.